पोला काक पेज रोहे ती अपने दारून बॉटल रोहे। ती दारून बॉटल ने काक पेज जी रोहे ती बॉटल को। अपना रावे कीनी ओसाज रोहे ती। <hesitation> बॉटल खुल दे ले जी पीने वाला रोहे ती पी ले। काक पेज। रोहे <hesitation> ती खुल रोहे ती बॉटल धीर रोहे। ने वाला रोहे ती काच की बॉटल रोहे ती काच की बॉटल। ती आपने जोड से खुल जे ती फुटी जे ती काई पीने फिर। ती काई पीने भी ने मिले जी ते वाला ने रोहे ती काच ले ने।